Kú mó ejiä’ ‘nⱥⱥ kié’ dsa, xen dsa i dse iⱥⱥ la jy e llǿǿ mó <noise> kié’ too’ jö, mare éé’ mó kié’ too jö dse iää jy e llǿǿ, kiela’ mó kiee’ ‘moo’ jö kö’ kiela’ dse jï’ i jia’ ‘náá kié’ la kú xen mó kié’ mý jǿǿ’ kö’ dsal xúú’ tá’ dse xǿ’ guó ngü kié’ tá’.